ସବସେ ପହିଲେ ଆମେ ଫୋନ୍ଡ ସୋନମ୍ବର ଡାଯଲ କରଵା, ଔଁ କଲ କରଵା, ଔଁ କହୀବା କୀ ହଲୋ, <hesitation> ମୌର ମହୁଲାରେ ଏକୋ ଚୋରୋ ଆଈ ଜାଈଚୀ, ସେ ଗାଡୀ ଚୁରାଈବାର ଉପ୍ଯାସ କରୂଚୀ, ଵହତା ମୁଝେ ରୋକୀ ଭୀ ନହୀଂ ସକେ, କଲେ କୀ ତୀନ ଚାର ଗୋ ଅଚ୍ଛନ, ଅଗର ମୁଝେ ଭୀ ଏଲେ, ମୈଂନେ ଏକ ହାତକ ହତିଯାର ରଖୀ ଥୀ ବେଲେ, ମୂର ଉପରେ ପ୍ରହାର କର ଦେଵେ, ତୁମାନେ ଜଲ୍ଦୀ ଆସା, ଔର ଅମର ମଦଦ କରା, ଵସ।